urr namm garr baharia maruu afadhalin naam gar dumesaa marr malatin dumes deteet woan chocholee waqiin uum kulii dagartaaa amotuu bahariin woam dunia jirtuu woam atin dagartuu dandetee kila siku detuu shida yyte irrit hinjirtuu amotuu iransuun malatin deet woan iltin feet takaa hindagiin deke dagartaa.